भ्रिहद् द्रख क अगद् तमिल्, किबत बिखोय्, उपस्थपन् कर अगद् हि बिखोय् दु पुरत्, भल् द्रजनतु ओतिकोय् पोएजन्। अरो हि बिखोय् दु पुरत्, जोदि तुमि बहुर् द्रख क अगद्, उपस्थपन् कर, होन्दोर् कोइ, इस्पस्तो कोइ, <hesitation> उपस्थपन् करतु ओतिकोय् पोएजन्। जते ह ह सोल् भख जोदि कोथकिनि कोइ, ब रैजो, रैजो अगद् हेइ कोथकिनि उपस्थपन् करेतेन्ते, हेइ कोथकिनि रैजे ह ह जते बोजिब परिब। अरो हदय् कोथकु अगद् बियोक्तिर्, तेओ निजोर् अत्म परिसै, होन्दोर् भबे उपस्थपन् करतु नितन्त पोएजन्। जते हेइ बियोक्तिर् जने, हेइ ह मज बियोक्तिर्, अपोन भल् दोरे, जनिब परे। पथमते तर् पिसथे, मुल् बिखोय् बोस्तु उपुर तुमि बियोक्तिर् जितु बिखोय्, बिखोय् उपुर उपस्थपन् करतु नितन्त पोएजन्। अरो हेइ बिखोय् दु जते ह ह जे, ह ह कोलि भल् दोरे बोजिब परे, हेइ कोथकिनि भल् दोरे, ह ह सोल् भबे बोजैरिब पर ह बोलिगो। तेति हेइ बिखोय् दु एत गुर्दो बिथि बबो।